أنا شخصيا نحب نسافر بالدراجة خاطر ها تعطيك حريه أكبر و تخليك تستمع بالمناظر الطبيعه ، أما إذا كان السفر بعيد و لا لازملو وقت طويل نفضل طوموبيل لأنها أكثر راحه و سرعه و أنا بالنسبه ليا القطار هو الخيار الأفصل مريح و خاصة إذا كنت تحب الجو الهادئ و الراحة لكن مرات مايكوش متوفر في كامل الأماكن للأسف.